ଏକ ଚୀଜ ଗ୍ରେଟର ତିଖନ ଚିଦ୍ର ଏବଂଗ ଘର୍ଷନ ଦ୍ଵାରା ଚୀଜ। କୂ ଚୋଟୋ ଚୋଟୋ କାଟୀ ବାରେ ସାହଜଯ କରେଂ ଚୀଜ ପ୍ରଥମେ। ଗ୍ରେଟର ରୋ ତିଖନ ଚିଦ୍ର ଥିପା ପୁରୁଷ୍ଟ ଭାଗରେ ରୋଖା ଜାଏ ଗୃଶା। ଏବଂଗ ଘର୍ଷନ ଦ୍ଵାରା ଚୀଜ କୂ ହାଗଵ ପଚ୍ଚା କରା ଜାଏ ପୁଠା। ଏବଂଗ ତିଖନ କିନା ଚୋଟୋ ଚୋଟୋ ଛେଦନ ଇମା ତାଉଂଚ ଭାବେ। କାମା କରେଂ ମାପପା ଅନୁଜାଈ ଚୀଜ କୂ ସୈ ହିସାବରେ ଗ୍ରେଟ। କରୀ ଥାଏ ଚୀଜ ଗ୍ରେଟ ହିସାରଲା ପରେ ତକୂ ହମେଂ ସଂଗ୍ରହ କରୀ ପାରେଂ।